Haiwan yo paleca bahaya gena ge manjanga, manjanga gena se yo loya ge ngone dode ena paha ua, maha haiwan yo yake foloi gena ge bilolo, bilolo gena ena tagi ge ena yake bahaya ena se hoda mansia bolo baso mansia gahi yohu ma jalabe ge ena yo tagi aku rewa ma.